ནམ་ལ་དེ་མུག་མུག་ཀོ་ཡན་ན་ནམ་ལ་དི། ཧུང་པོ་གི་སྐད་པོ་ཐུང་བཅུ་ན་དི། ནག་ཁང་གཅིག་ཐེན་སེ་སི་བ་ཆེ་ན་དི། ནས་ན་ནས་གི་ཨ་ནུ་དི་ནག་ཏེ་གི། ཕྱག་འཕྲད་ཐེའོ་དེས་པའི་ཁངས་དུ་དི་ནམ་ལོ་ཨིན་རུ་ཡ། ཧུང་པོ་དིན་ཁུ་གི་ཕར་སྒལ་མིང་གི་དེས་སྟོད་སླར། ཏ་ཡའོ་དི་གི་མིང་ཉལ་ངོ་འུང་གཅིག་དཀང་ཡའུ་འི། ནག་གནས་ཨ་ན་དི་ཤིང་ལོ་ཆགས་པོ་ཨིན། ཏ་ཡའོ་དི་ཁངས་ཡའུ་ཧུང་པོ་དིན་ཁུ་ཀེ་གི། ཧུ་ན་གང་གུས་ཐ་ནད་དཀོན་བོ་སྟག་པོ་བཞིན། ཏ་ཧ་དེ་ཧུང་པོ་དེ་ཐུ་ཚོས་དུས་ལ་ལན། ལམ་མར་ནག་གཧྱ་ཀྱི་ཨ་ན་གི་ཐེན་ཨེ་ན་རོཨིན། ད་འགའི་མ་ཡ་པའོ་ཧུང་པོ་དི། ཁེ་རེ་གི་ཕྱག་དབང་ལོ་སྐྱེ་གི་ནག་ཁང་ལ་དིན་ཁུ། བུ་ཀྱེ་གི་ནག་ལོ་བསྟད་ན་མ་སོ་ཡ་ཟུན་འོས་པ། ཏ་ཡའོ་ནག་ཧུང་པོ་དེ་ཊོད་མཆུའོ་གྲ་འོ་རོ་ཡ་དི། ལུག་དེ་ཐེན་སིང་དབོ་སིང༌།